لو كان جا بيدي اني نكون نشوف حدث من التاريخ راني باش نخير اني نشوف حدث مولد النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش تولد وكيفاش كان هذاك النهار لي تولد فيه وكيفاش ولات الحياة تنميك ونشوف يماه ويشوف باباه وكيفاش اول نظرة نخسرها فيه ونشوف اجمل خلقة للانبياء والرسل لما خلقه الله.